Sakafon-drô Meksikany io ndreky <hesitation> malaza zen̈y irô amin'ny resaka finanan̈a tsakotsako, zariko ndreky <hesitation> sake. Fa takôsy ten̈a anisany mampalaza irô tô zen̈y naviany takôsy malaza be avahizo ziô.